Гармкунӣ, ё худ разминка, як қисми муҳими ҳар гуна машқ ё варзиш аст. Бисёре аз одамон онро нодида мегиранд ва бевосита ба машқ мегузаранд, ки ин метавонад ба бадани онҳо зарар расонад. Барои он ки варзиш бехатар, самаранок ва бидуни осеб ба мушакҳо гузарад, аввал бояд баданро дуруст гарм кард. Гармкунӣ як маҷмӯи ҳаракатҳои сабук ва омодакунандаест, ки қабл аз машқи асосӣ анҷом дода мешавад. Он ба бадан кӯмак мекунад, ки тадриҷан ба фишори ҷисмонӣ одат кунад. Вақте ки мо гармкуниро дуруст анҷом медиҳем, гардиши хун беҳтар мешавад, мушакҳо мулоим мегарданд, нафаскашӣ босубот мешавад ва бадан барои машқҳои сахт омода мегардад. Бештари осебҳое, ки дар варзиш рух медиҳанд, маҳз ба сабаби гарм накардани дурусти мушакҳо рух медиҳад.